Dipende un pö da quello che pensemmo che dev'ëse unna societæ perfetta. Da-a nòstra idea de perfeçion. Se capisce che o Hitler o gh'aveiva unn'idea, e o Churchill unn'atra. Comonque o nòstro mondo o no l'é o regno da perfeçion, e de forme ideali. Quindi diæ de no in ògni caxo.